اللحظه اللى حسيت فيها فحياتى بالقوه و ان انا غلبت مخاوفى هى ان انا كنت فمصيف مع اهلى وكنا بنصيف وكنا عالبحر وفجاه لقيت شخص بيغرق فنزلت بسرعه وجريت ناحيته وحاولت ان انا انقذه حاولت ان انا انقذه بكل الطرق اللى انا اقدر اعملها وبالفعل انقذته وهو شكرنى جدا جدا جدا وحاول ان هو كمان يعرض عليا مبلغ الى عشان انقذته بس انا رفضت كنت فخور بدا جدا